Olana amin'ny fandrahoana hanina rehefa <hesitation> amin'ny toerana <hesitation> mandomando igny a ndrendreka tsy hay tehirizinao i hanina fa tonga de mora lo, de akeo koà nefany an hoane zany mampiasa kitena zeh de ndrendreka sarotsarotra mamelogna afo aminjany.